Manu boe bisa nalelak lamatuan na. Manu nanu firasat nalelak lamatuan aa halan na, no ana bisa bedakan lamatuan a no hataholo fe'ek. Manu boe bisa natudu susuen a neu lamatuan tehu ta sama leo meo no busa boema manu fafain aa so na ana kokoa ho ela nafoa lamatuan a